जस हमें जौ ओ कोकी लमदे सफरोक जौन एक हफ्ते मुंज जूस एक हफ्ते के सफर मुंज नोथे जोला हमें तो हमुक दुश उबेक लागे पाहुचनोक या दुश पोचिक उंडेक या एक दुश का आराम होना जेइके खानो खूनो भेटो तो उबे जौंदियाक भी तेयिके रुके या उंडेक एंडिया भितेयिके रोके. तो सो पांच दश की यात्रा होनी चाहिए सो हमारी।